gott kvöld við ætlum hér á eftir að fá góð ráð til að fá börn til að lesa meira en fyrst hugum við að alþjóðamálunum Bandaríkjamenn

Bretar og Frakkar réðust á þrjá staði í Sýrlandi um helgina til að hefna fyrir

sýrlenskra stjórnvalda á borgina og til að hindra frekari notkun efnavopna í stríðinu í Sýrlandi ísland er hluti af sameiginlegri yfirlýsingu NATO ríkjanna þar sem lýst er yfir stuðningi við árásirnar og um þetta er deilt hér á landi stjórnarandstaðan telur árásirnar ýmist ótímabærar eða ólöglegar og án samráðs við utanríkismálanefnd Alþingis

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður utanríkismálanefndar og Logi Már Einarsson annar varaformaður nefndarinnar velkomin bæði tvö takk ef við byrjum á þér Áslaug Arna stefna Íslands í utanríkismálum

mikið í umræðunni undanfarna daga og að einhverju leyti hefur hún snúist um orðalag NATO styður árásirnar sem fram fóru aðfararnótt laugardags ja við styðjum ekki beint árásirnar heldur lýsum yfir skilningi á því

að þær hafi verið gerðar hver er munurinn á því í rauninni sð styðja þær og lýsa yfir skilningi á

hvernig lönd hafa brugðist við sem eru í NATO þá er það annað hvort fullur stuðningur eða þessi skilningur sem við lýsum og það er alveg

við erum alveg samstillt með öðrum löndum sem við berum okkur saman við þar getum við meðal annars talað um Noreg og fleiri lönd sem sýna árásunum skilning og

brugðumst við á vettvangi NATO var að við vildum taka þetta þannig fram að við sýndum árásunum skilning til þess að koma líka því á framfæri að við teldum þetta ekki lausnir til að ná friði heldur yrði það að vera svona ákveðin pólitísk pólitísk lausn til að það væri möguleiki á friði þarna

það kom ekki til greina að lýsa yfir eindregnum stuðningi við árásirnar við stöndum með NATO og gerum það sem aðilar í NATO og og við komum okkar sjónarmiðum þarna að í gerð ályktunarinnar logi þú hefur sagt að við getum ekki liðið að þjóðhöfðingjar beiti efnavopnum gegn eigin þjóð en segir jafnframt að árásin aðfararnótt laugardags hafi ekki verið tímabær af hverju ekki vegna þess að það lá ekki fyrir rannsókn á uppruna efnanna það er vafi á því að löglega hafi og við þurfum að passa allar aðgerðir sem eru af þessum toga að þær uppfylli öll alþjóðalög vegna þess að annars eigum við það á hættu að önnur ríki grípi til sömu meðala og það veikir þá okkar mögulegu gagnrýni á það þannig að ég taldi þetta bara ekki tímabært eins og kom fram í fréttum áðan þá getur náttúrulega verið að rannsóknin dragist eitthvað á langinn eftirlitsaðilar fá ekki að koma þarna inn á svæðið alla vega ekki sem stendur breytir rannsóknin einhverju um það þetta sem sagt takmörkuðu árásir

því sem fram kemur að þær hafi beinst gegn eingöngu það eru engar tilkynningar um mannfall breytir það einhverju þó að rannsóknin hafi

og í fyrsta lagi náttúrulega getur vel verið

að ástæðan fyrir því að menn fái ekki að fara þarna inn og rannsaka séu nú þessi

viðbrögð við þessu sem var gert og af hverju núna sendiherra Bandaríkjanna

í öryggisráðinu hún hefur nú bara sagt beinlínis í gær þetta er ekki í annað þetta er ekki í þriðja þetta er ekki í fertugasta og níunda skipti sem Assad beitir efnavopnum af hverju núna við erum hrædd um að þetta gæti stigmagnað stríðið á alltaf að beita sér fyrir pólitískum og friðsömum lausnum og ef að menn þurfa að grípa til aðgerða sem að fela í sér hernað þá

að gera það samkvæmt ströngustu reglum og ströngustu

þarf til dæmis að halda þingum viðkomandi landa upplýstum og við höfum gagnrýnt það að utanríkismálanefnd hafi ekki verið haldið upplýstri um þetta þrátt fyrir

í dag eða gær að ríkisstjórnin hafi fylgst með breytingum á ályktuninni eftir því sem leið á daginn það segir okkur að það var að minnsta kosti tími til að láta okkur vita og halda okkur upplýstum og það sem að ég hef áhyggjur af líka eru þessar misvísandi upplýsingar forsætisráðherra talar um að þetta hafi verið viðbúið utanríkisráðherra segir að hann lýsi yfir skilningi og

mjög skýrt og skýrast af þeim öllum og lýsir yfir stuðningi

nú talarðu eins

þátttakendur í aðgerðinni við höfum getað ráðið því hvenær hún fór fram það er auðvitað ekki þannig af því að NATO kemur einungis

eftir á og hún er orðinn hlutur þannig að það væri nú fróðlegt að vita af því að við erum og fordæmum efnavopnaárásir og höfum alltaf gert það og það er mjög eðlilegt að sýna með einhverjum hætti hvaða afleiðingar það hefur í för með sér að nota efnavopn og þeir sem segja að að við hefðum ekki átt að standa með vestrænum þjóðum í þessu og þjóðum sem við berum okkur þau hefðu viljað sjá viðbrögð Íslands þarna eftir á af því að það er talað hér eins og við hefðum getað komið að svona ákvörðunni fyrr sem við gerðum ekki í þessu og einnig varðandi hérna einhverja sko varðandi nefndina þá fengum við gríðarlega góðan upplýsingafund í gær um málið og hérna og myndi ég telja að þetta væri að það væri mjög eðlilegt að

knappur tími ráðherrarnir og utanríkisráðherra fékk hefðir þú Logi sem utanríkisráðherra beitt þér fyrir því að Ísland hefði neitað að taka þátt

hefði alltaf reynt að beita mér með öllum mætti fyrir því að við leitum friðsamra lausna þegar að þessu kemur þetta var orðinn hlutur og við vorum eftir á látin samþykkja þetta en í fyrsta lagi gagnrýni ég það náttúrulega að nefndin

skyldi ekki hafa verið upplýst um málið og svo ítreka ég það að mér fundust þessar árásir ótímabærar en nú erum við að fylgja til dæmis eins og Áslaug nefndi áðan Svíum og hérna Norðmönnum að málum hérna nú hafa íslensk stjórnvöld auðvitað ekki leyniþjónustu og aðgengi að svona upplýsingum aðallega í gegnum leyniþjónustur Norðurlandaþjóðanna og NATO ef ekki að fylgja Norðurlandaþjóðunum að

málum í svona efnum hverjum viltu þá fylgja við eigum ekki að fylgja neinum í blindni við eigum fyrst og fremst að sjá til þess að allar svona mjög afdrifaríkar aðgerðir sem að grípa þarf til eða gripið er til okkar ströngustu reglur um meðferð mála og það held ég að þessar hafi ekki gert sérstaklega ekki vegna þess að það lá ekki fyrir

uppruni efnanna var og nú sýnist mér að Assad standi jafnvel bara sterkari eftir og hann hindrar hann og Rússar segja við getum ekki tryggt öryggi fólksins af hverju heldurðu hann standi sterkari eftir ja hann hefur þetta vopn hann segir ég að grípa til varna við verðum að leita eftir friðsamlegum diplómatískum leiðum það hefur bara sýnt sig að

hernaðaríhlutun hún hefur engu skilað í þessu viðbjóðslega stríði og þá er ég ekki eina sekúndu að verja þetta ógeð sem það er að beita eigin þjóð efnavopnum um það erum við Áslaug Arna algjörlega sammála það er áferðin

við viljum og við teljum að friðsamlegar lausnir og úrlausn deilumála fari eingöngu þannig fram til að ná

einhverjum einhverjum árangri þarna í Sýrlandi en það verði samt sem áður að hafa einhverjar afleiðingar að beita almenna borgara efnavopnaárásum þarna voru mjög afmarkaðar

árásir aðgerðir og við erum ekki aðili að þeim við komum þarna eftir á ásamt NATO og sýnum ákveðna samstöðu með ríkjum sem við viljum bera okkur saman við og gagnrýna eða fordæma þessar árásir og hverjir stóðu með því ja það var Rússland Bólivía og Kína frekar en þeim vestrænu þjóðum eða Evrópusambandinu sem hefur líka fagnað og stutt árásirnar ég hef ekki

þú ert nú mikill áhugamaður um e s ég hef ekki gripið þannig til orða tímar í heiminum og margir ja orðið kalt stríð er farið að heyrast núna oftar í fréttum heldur en oft áður núna sitjið þið í ríkisstjórn ásamt Vinstri grænum sem að eru á móti veru í NATO og þá langar mig bara að spyrja ef til þess kæmi að það verði bæði NATO eða Norðurlandaþjóðirnar annað hvort standi fyrir eða fylki sér á bak við frekari hernaðaraðgerðir hvaða stöðu setur það ríkisstjórnarsamstarfið í lifir ríkisstjórnin það

já stjórnarsáttmálinn er mjög skýr hann byggir á þjóðaröryggisstefnu Íslands sem samþykkt var á Alþingi

minnst á NATO og verður höfð að leiðarljósi ef maður kynnir sér þjóðaröryggisstefnu Íslands þá er hún auðvitað mjög skýr hvað varðar þátttöku okkar í NATO vinstri grænir eru í ríkisstjórninni og hafa aðra stefnu en við í öryggismálum eins og svo sem mjög mörgum öðrum málum en stefna ríkisstjórnarinnar er mjög skýr og nú eru auðvitað talsvert erfiðir tímar í alþjóðamálum og hafa verið um langan tíma og staðan er viðkvæm og ekki síst núna að þá þurfum við kannski að fara að ræða og setja meiri fókus á utanríkismál í umræðu hér á Íslandi af því að hún hefur verið

lítil að mínu mati og málin

enn frekar máli núna heldur en nokkurn tímann áður þannig að ég hérna fagna því að við að þetta sé rætt ítarlega enda ástæða til þess og gaman ég er alveg sammála því en af því að það eru viðsjárverðir tímar þá þurfum við einmitt að hugsa hvert skref sem við tökum vegna þess að stríðinu lýkur ekki með þessari árás ef þetta verður til þess að það trappast upp þá er bara vera af stað farið en heima setið það segi ég að minnsta kosti í augnablikinu á þessari möntru að Vinstri græn séu á móti NATO og á móti hernaðarbandalögum eða varnarbandalögum hún verður bara að koma skýrt fram og segja já við lýstum stuðningi við þessar árásir mhm

því miður hlaupinn frá okkur við munum áfram halda að ræða þetta mál á þessum vettvangi

næst að

hugsa aðeins um læsi barna aðeins að fjalla um lestur barna þau eru misjafnlega áhugasöm um að lesa og líklega eru foreldrarnir líka misgóðir í að vekja hjá þeim áhugann og hún er komin hingað hún Dröfn Rafnsdóttir verkefnastjóri hjá miðju máls og læsis hjá Reykjavíkurborg vertu velkomin takk

ráðstefnu á morgun um læsi barna

hvernig býr maður til bókaorm stórt er spurt ætli það sé ekki mikilvægast að við reynum að hafa áhrif á viðhorf barna til lesturs og það getum við gert á svo marga vegu verum fyrirmyndir ég segi það alltaf verum fyrirmyndir fyrir börnin lesum sjálf tölum um það sem við lesum tölum um bækur lesum fyrir börnin alveg frá unga aldri þannig að þetta sé hluti af þetta sé eðlilegur hluti

ríkulegan orðaforða skiptir veigamiklu máli en líka að aðgengi að bókum sé gott já ég segi það að skemmtilegustu stundir sem ég átti með mínum börnum var að fara á bókasafnið eignast

sitt gera svolítið mál úr þessu fara og sækja bækur leyfa þeim að velja en svo eru ótal aðrar skemmtilegar leiðir eins og hvað eins og fullorðnir eru með

börn myndu nenna því já jújú þau myndu nenna því ef við gerum svolítið mikið úr því já gerum það á skemmtilegan hátt og ég kalla þetta

heimilisins já við getum lesið með börnunum skipst á við getum lesið sömu bækurnar við erum ekki viðræðuhæf nema við höfum lesið sömu bækurnar og börnin já aðeins um af því að nú er alltaf talað um snjalltækin eru að eyðileggja ja ég meina eyðileggja allt eyðileggja bara börnin eða athyglisgáfu þeirra

og þol þeirra gagnvart því að sitja bara ein með bókina eða með foreldrum sínum getum við eitthvað nýtt okkur tæknina eða eigum við að halda snjall ég meina þessum spjaldtölvum frá eða er hægt að nota já við þurfum þessi börnin þurfa að kynnast þessum tækjum eins og öðrum en ég held að við þurfum að vera meðvituð um notkun þeirra fylgjast með notkuninni kenna þeim að umgangast þessi tæki og

sem hægt er að nota það eru til bækur og eins og inni hjá Menntamálastofnun jájá sem hægt er að sækja en er það jafn gott að lesa af slíku tæki

best að mínu mati já ég segi það líka sko lesum fyrir börnin hættum ekki að lesa fyrir þau þó þau geti lesið sjálf því að við getum alltaf lesið þyngri texta heldur en þau ráða við og ríkari orðaforða en nú eru svo margir sem lesa bara fyrir börnin sín rétt fyrir rétt fyrir svefninn eru það ekki mistök vitiði það við eigum að lesa á hverjum degi hvort sem

eða á einhverjum öðrum stundum að eiga þessa yndislegu stund þetta þarf að vera jákvæð stund í fjölskyldulífinu en að lesa fyrir þau á hvaða tíma sem er en ég segi sko barn sem er lesið fyrir í tíu mínútur einu sinni í viku það er lesið fyrir það sirka níu klukkustundir á ári en barn sem er lesið fyrir á hverjum degi fyrir það

er lesið í sextíu og ein klukkustund og það segir okkur allt jájá það eru ansi mörg orð sem þau heyra já þið ætlið að fara betur yfir þetta og gefa foreldrum verkfæri í verkfærakistuna til

annað hvort að koma en ef þau geta það ekki þá er þessu streymt

og horfa síðar já takk fyrir að koma hingað Dröfn